Okpo, iri-yefia ya, ko, okpo, iri yefia, oru abi, si yq, oru, isi-ni keyi ona ya, okpo, iri yefia sam-sam, okpo, iri yefia, oru okuka maro, onu ni si, yefia ibi mem, osta-sta okukal-maro kena, na-ni ikplede kali-maro, yaa, oni si yefia, ibi mem, yefia, aka geyi ona ne-yefia mani-buo, bleg ada alah, tie ninrostie mem, kor ka, yeba, kalom, kor yeba, kalon, ada, aba hagor ni-ni, trie, izin-apa oriya akor, tie, izin apar ya, akor trie, izin, apu-on, ta, yefia aba, lor-ibi bene, wu, na yefia kali, jiji wav, igboru, ina, gbade, bene, oh, ka, ayeta, oh oyibi bene ada ayion kaleme-waa, eki ku, eka fie-yefia, iyin kie, aki, ku, kalimaro, aki okpo isi-ta, ekie, ri-eeh, oru ocho-chu, eka, cha kali, maro, eki, na, yefia, ki, ocho-chu isi ta eki na, yefia ákia achoru, aka, ki-su-jeew ta zisa, ayie-ta oh, ha, amalh, aki ziza aha amah, ta, makuyi, achoru abi, nunibi ayani keni-ki yiemuyi amem waa ayor ke-yefia isi ya, akeni aba, buo wa, yie, gbakobo, wa-ba yor kwasi-kwasi, kwasi ade, ni gba kobo, okpahe kpa-aba afia yafua, ado, aba nini-wa, yeya, okposi ya onu, na ki-ku okposi ya mem. Alah, ki ku, okposi yamen, ali-meme waba degba. eze-on waba aye-eze ade gba che-ta, esie abi kwo, ki esie kwo ta oh, ka-ba-ba, yie-enenal ade gba bene-eeh, aka, bi na yefia, yesa, ekwi nu tie okpehe waba, wo-okpo aka ibi nane-yefia ko-okpo, nye. Aba adow alue akewi, awo okpo ako, na yefia ko-okpo, mamem aba, dow wa, bi tie-ejie moka-alue, oru alah, aba yor mem, mumi-buo wa, kor-okpahe, kor, okpahe, charu-atie yrio kor, na-yefia kali iza-apa or, kor-no-opupu blei-izapa on, kor na-yefia kalor kley-haa, ku-kalor kle-ha, ostonejie kor-kalor, ahie-ba ostonejie ta aleyi ahie-eba ostoneje mom ya onu kaleyi abi chwi, ono, niah abi, na yefia mah abi nano-okpo, abi chu-awama, ono-mah abi nano okpo, ono-niah, oh kali-izin, apa on sabi, na-no okpo, akie na-no-okpo, akie ohu, ta ono-mah, yieta opu ki maleyi puki, maleyi, puki’ maleyi, puki, maleyi, kia puki maleyi ki-iji-ji waw abi nanon, ta yefia axemata, yefia, agba, bene, aka ham-ni nor so-okpo iri-yefia, aguya kor-kali, zeze ina yefia, kieya, waba wu-okpo, akun akwa aba kwoya, kor-kali-ze-ze ina yefia tie ya ono-nua, aba, wo-okpo, aku mem kawor, inyefia, ke-iza-apa or na yefia ya yaze-ichru-ya, kor na yefia, ki-za apa orr, kpa, ina yefia, oh yazee, ichru aka, ya ta, kie-ze, ichru, ya gba. Okpahe abu-ufua ikwi, ya tor. Ostoneje okposi ya bi-idela agba, eta deno, kali maro gidigidi, aka ba acheze, wa homi-ni, ize-apa, mem iki-legina, ageyi owani, mba oheze tara, ata yie-imeza lome ko, kali-iza-apa, on ka, che-ze, ka bi-mezi aba, che-ze izapa or, alah-oru, amem isi mem, iza-pa-or ka bi-imezi aba yor, keme-keme, aba rom aki ji-on, akor bu, ka, kor, akor kali-zeze ina yefia-ya aka ki bu zi-egba aley, ayi imezi akor, waba kwoya, wo-so-okpo iri yefia, aguya jazee ochiu ono, ni-si yefia mem meme, neyi aha mana, oh, naba adekaleyi kie ku, kie-ku, kie-ku, keli-maro ta ono-nah oro, amem ibi mem aka, anu na bi so-okpo iri oro, wi so-okpo, iri oro, aguya, okali-ze-zee chru, che-no-oro bi amem, kor-kali zeze, ichru tieya okpo, waba hani-ni, no-okpo aba yor, ko kali-seze ino-oro, ya abi mu ablo ya akor-oro isom, izome imu-ablo, no ogene-gene isi yefia, isi yegba tie bi, okpahe, ta ahom-ni abi shikreh, aba, rey ne-ebebeh, ka awey-esie adi mene akor okpahe awey esie adi, aki ju beneta, oka, bufua ikwi, izi-za ta awey-esie adi-iwu, yah awey ejie adi-iwi marb ya-charu odie, arie, maro, eki ku-kali maro-gidigidi azi, mezi. Oh ni zezee anie, ta zezee ahani, yefia isom, yefia isom bene meh, akie, yefia izi ta ya dor, okpahe nobe mene, aki yefia, isi ta ya fia, ni-maro, gidigidi, nekiyi-keyi wa, ya-dapa kalimaro, kia, dapa, kalimaro, aki juta, okpahe, ka bufua, ikwi, ku abu-ufua ikwi, akie, aki juta, eka, zemezi-gude kam maro, ya-yawaan, ya yeta kalimaro, eka atia rutie arey maro, nebi-choi nekona aba gba, ka, gba ta, okapahe aba dekalor, ko ka-wor odi-mo-dimo kali, eya akm ta okpahe adekalor, abu ufua ikwo-ko, yakpe ya-ko, yakpeya, ewa morga de ko-okpahe aba, bufua ikwo ko, oka domi akli-iwi ennor oka, doma akli-iwi ennor okpahe aba, dekalor, oki tronya ta, oro-yi, isi ya kor trongi, oro-ri isi ya, aka, dekalor, okpahe aba bufua akor, ekalor, ka doma-aya kali mari-mara, okalor ka-ba doma aya, kali mari-maro okalor, kaba doma aya kali, mari-maro meme, aka, bufua iku akie aleyi, agaga, kali-maro mem, okalor, kaba atade kali-maro, bene, akia-ayata okpahe ka buo.